هو، زه کولی شم تاسو ته د می میاشتې په ناروې کې د هوا په اړه معلومات درکړم. می میاشت په ناروې کې د پسرلي لومړنۍ برخه ده، چې د تودوخې، رطوبت، او بارانونو له امله ځانګړې ده. د هوا وضعیت د سیمې له جغرافیې او ارتفاع سره تړاو لري